Anor se nne anok aji ka otim ore. Osi nya bo-for, bo-for na ebhi, bo-for na ehni nyen-owa a ki tor se nkip-obing atem a-ma a ba kome a yebe-mbing na we. And we oyebe-mbing na atem na se ma oki-ruwe oji kǝn oki nam ǝam, onam nyam, onok o-nam nyam feb, se ekong ekong-o, oki ki, ane a-ben anok aki ben, aki beb se agoe njen, se mon-ome asi nya bo-for, bo-for na ehni, nji na me se atem ahba yebe-ming he na, before oyebe-mbinghe na yei, o ki kǝn eti oki ka ehre, okǝn a kpa ee <hesitation> ekume oki obing ane feb a-bha kume ka ebam eja, onam ǝam, onam eyim eyim okunne ka eti aji-afor ane erong, a mo yie-mi n-yim o, anok adi a-yebe mbinghe aruwa na nong wut ekǝn-na ekehugha eriom ejit re ka Etung ejitre ka etek ejitre, ka Bendeghe ejit re, eka fon nji tat nji echugha, echugha ka mona yor-afo, Obasi a-ka kǝnni ye, na nong a Chugha-ano. Oyebe-mbinghe a-mbi afo ano, na nong eki joi ka Etung eji t-e, ochugha anor ka Bendeghe, o-bu mon-anok akue, obing ane a-ba tob-ba nne yor ayara nti-o, ayare nyor akpi jen-jen-o akare ator se na-kpe wa ohbo ka eyim edim-o, ka ǝam o na nong eyima ka etek ejit re nji ekama se Bendeghe.